ʻOiai hiki ke mālama i ke ola o nā koa ma o ka hoʻohana ʻana i nā mīkini ʻeleu, pono hoʻi ke noʻonoʻo pono i ke kuleana a me ka hopena o kā lākou hoʻohana ʻana. Pono e hoʻopili ʻia ka hana me ke kūʻokoʻa a me ke kuleana o ke kanaka. ʻAʻole pono ke hoʻohana i nā mīkini ʻeleu i hoʻouka ʻia me ka ʻole o ka manaʻo kūpono.